And eseh ke kiin so, nso isodoe bennii, ebaa ra isoda kii, baa ra ikii ba bautiamii beh bá biiyiebeh, nii saonun beh men tiereh beh nien aneh iseda hai! away etsii isada gwugwo. Apaagiói, ofuwch Okwa mii nzegwu and ohwemen so ten neh isoda weh otwanie and mil buyeh min so iki bu, iylinch bennii, beunii beh men etieven plem mil olorbor ken ben bey beh isoda, isaonun. So isan riferite ken eso ijeh yen thi iki keh behni iyin behnii hen belusi men tieven piem weh because heh tsi ikii nan neh, ibakwana so ireh itson riteh keh tso, tsi behni reh kii ebenren kii keh behnii woor behreh aneh isan kien owanwan, otso ikii isa onun tai tsi ench absi innan meh, ibaa Sa onun neh inna even though is aceh atii Jie isutul, alie tsi itui keh behnii woo huh! owan wan beh reh, ben mun anch. ibna piem pen dorbor o. itson keh feh neh otso eeh, isa onun o. ochowor Orun eneb bijie ji feh fey, keh teh feg, ofue oba ka tea aweh efuenii and keh weh, ko keh eweh efenii itsoreh, ireh riii itson keh eweh efenii neh and abaa Jia otsorbutsii ejiie reh feh. Ochowor Oba kasi afchnii. Tren itson ritenite tech ibag gbinel sii rjik yan ney., Bontri rreh idie an tou hen iren anteur, bibiemriter birch idicantou meh riteh So inch lasone keh neh Ochoner Obmmen atsil enii reh. Ochowar okasii efue efuenii. Anna bimeh etiereh deneh deneh itson riten ireh Niean kun neh. Bikor keh ochowor okensii esorbutsi keh bii reh feh otsu reykeh reh neh ochowor baa kun ebereh bii jie bii reh otsorbutsi, bii zeh feh etsi. bii zeh feh etsi bii heh feh ee ugorfor, ochuowor etsi feh neh weh beh reh bereh ijieyun miin zeh wewh etsi. naan benson benson keh min zeh ochowor eneh, ochowor eeyeh! weh deme gwugwo. bonki ireh ijie yen kun keh ireh keh baa nim ebereh etso niii, neh neh eneh. itson rite rite ireh ijieyen kun neh ibeh bii mii meh eewoor, igain ireyreh, ochowor weh eedeme. Bonki irehanku kii nor keh beh bii men etsi enii, bitsa bibiem rite rile ijieyen without ochowor, ochowor obakun ebereh ton obiereh.